A la chemo chemo mu utz xkuj k'ob'ik chemo ri nim xtb'antaj qmaal priq tinmiit, chemo kb'iij la chemo klow puk k'u'x ri nmaq taq moos. ri ki'lwiik chemo xtk'iyik nim wu qtinmiit, k'o ri nim, nim ri chaak xtb'anik rech k'o k'o utzlaal xkuj k'oob'ik rech utz njeel chemo ri rirb'eey chemo riq xwinqiil chemo ri xtb'antaj qmal, are'ri'kka'yej poom no'j qa kk'uut njeel chqe xaq kk'utik cheqe la kq'aax qin puq wi'i li qal kq'aax pik wi'qaqchee rtzojxik kb'anik chemo ki'ch'key ke poq chqiij, chemo ryolik kb'anik, rech qb'iij qe utz tjin kb'an chqe, qa utz tjin kb'anik, k'olik re che k'lik ri wnaq are'k'la' kb'ixik k'o re wnaq ki'waa chqiij ek'ri qe qa kopom qe puq no'j utz qe chb'aq'qwooch, qb'iij qe qa utz tjin kb'aan chqe kuant te'q tiq ka'yij tjin kuj jelq'xik are'k'ri'ki kka'yij ri nmaq moos chinaq ri ki'ka'inik chemo ri utz kuj b'inik chemo ri utziil xkuj k'ob'ik qaqche njeel xtb'antaj njeel qmaal ri utziil no'j njeel tyolwik puk k'u'x chemo rb'anik njeel riq b'an no'j nkere'kep wu ka'yij ke'che ri testjelb'ik kmaal i ri qe chi'tjin qya'laqaaj weet qaqche che xtb'antaj qmal.